ونې ډیر ډولونه لري چي یو ډول یی مېوه آ کوی اوبل ډول یی مېوه نه کوي په مېوه لرونکو کې سیب، دی انار دی، توت دی، زردالو دی، او داسی نور اوچی مېوه نه کوی په هغو ونو کی وله ده، چینار دی، شمشاد دی او داسی نوری ونې دی